Hewan yang menurut kita menjijikkan ane tuh hewan apa itu tikus itu buat kita mah, iya ane mah pokok tikus sudah paling jijik dah jijiknya satu apa kalau udah mati nya udah bangke bau pisan dah itu udah baunya belingar belinger dah itu sampai gimana dah itu baunya itu sampai enggak ilang ilang kalau enggak ini, iya pernah ada tuh tikus yang kita tahu makanya bau bangke itu dibilang bau bangke dah tuh dipojokkan kita cari sono sini sama anak kita da tuh ya lantas dia kadang kadang juga dia menjijikkan gitu, kadang masuk nyelonong, nyelonong juga nggak permisi nggak apa kadang-kadang dia kan kita juga ngelihat dia juga tikus itu kalau udah aduh pokoknya dah kalau udah menjijik jijiknya udah ampun dah kita kalau udah mati dah itu namanya ada binatang binatang apa itu kecil kecil aneh juga jijik dah itu pokoknya dah.